گینڈٕ چھِ پنٕنۍ سینگہٕ واریٛاہ مقصدن خٲطرٕ استعمال کران، یتھ منٛز دفاع، چارج، سمٲجی کتھ باتھ، ماجہٕ ہنٛز دیکھ بھال تہٕ باقی شٲمِل چھِ۔